أشوف إن الاثنين مهمين، يعني عشان نحجج التوازن هو المفتاح، يعني السعادة الشخصية تعزز من قدرتنا على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، فإذا كنا سعداء راح نكون أكثر إستعداد عشان نساعد الآخرين، ونعطي من وقتنا وجهدنا، وفي نفس الوجت المساهمة في المجتمع راح تعطي شعور بالإنجاز والإنتماء، فراح يسهم في سعادتنا، يعني لازم نركز على الاثنين معا.